E suni taka, taka kiti chi tu, tu jinida ntaka saa, yuka kaku taka kiti kantava xi naa ko, ntaka kiti yua suni kanta koni to´o ma, ma sua xiyo nu kajika titi xii ka jika sua, ete ka kajito ta´a na kasa´a ko ja nu ka kaka´ana maa, ma yu´u maa chi tu jinio chi, ka ja kajito ta´a ahi iyo ja kua´a xee kajika te kojito ta´a.